أفضل أن أكون موسيقار كبير علشان أشوف تفاعل الجمهور الكبير وكيف الانسجام مع الألحان وكيف <hesitation> الروح تكون في أعلى مستويات التناغم مع الموسيقى، الموسيقى لغ-لغة تواصل بين الأرواح ولا يحب الموسيقى إلا ذو الروح الحساسة المرهفة.